Karazam-bolo ndraiky lokom-bolo karazagna lokom-bolo ndraiky araka an'le efa hitako naronaro zay mety eo ho eo amin'ny dimidimampolo ake.